Mbá ganitsu ri <hesitation> nagu̱ma méjúúnꞌ náa̱ numbaa̱ meꞌpha̱a̱ gii̱ xndú jmaa yaja, <hesitation> xájnii igu̱ma méjúúnꞌ o̱ xújnii igu̱ma méjúúnꞌ rá. Naꞌga̱a̱ ya̱ja ginii, naxtaꞌwíi̱la yaja skuni naꞌga̱a̱ nanaꞌ narígu náa̱ daan náa̱ mba̱tsuunꞌ rá nagaꞌja, naꞌga̱a̱ ikhaa ginii, wámbá niꞌga̱a̱ ikhaa rá, nakhuáá idú, aann- tikhuun má nurakhuáá míŋa̱ náa̱ yaja rá, ríndo̱o wámbá niꞌga̱a̱ rí yaja aꞌkhui̱ rá nawo̱o̱ꞌ- nawaꞌnu̱- náa̱ tikhuu má nunu̱ náa̱a̱ꞌ ajua̱n riíꞌ najma má xúgi̱ꞌ rá rímbiꞌjiuu likuadórá ikhí má riꞌkhui̱ ejmaa tikhun, tikhuun nunu̱ jma̱a <hesitation> xuwaa o̱ mbá xúbá najmúu̱ ikhí ríꞌkhu̱ najmúu̱ nuni̱ makoo̱ꞌ ngaa̱ nutsi̱kha̱a̱ rí <hesitation> xndúú rá magu̱ma méjúúnꞌ rí muwa̱a̱la nájma̱ ríꞌkhu̱ rá, ikhaa ríꞌkhui̱ naꞌni rí aann- mari̱gu má náa̱ makhuáá rí náa̱ narigu aguꞌ rá, nagu̱ꞌ mágá, nakhuáá má seití rá, nakhuáá mágá, na̱kha wájayuu ikhaa murí mañgajnúú rí ndasko̱ꞌ. Ngaa̱ a̱ꞌkhui̱ má nague̱ꞌ nagu̱ma méjúúnꞌ má xndú xkhurá, naꞌgu̱ xndú ginii ikhí, índáwáá a̱ꞌkhui̱ nakhuáa̱la yaja inuu ikhí. Ngaa̱ tikhuun má nura̱khuáá kulántrú rá, tikhuu má nura̱khuáá míŋa̱ awúún ikhi, ngaa̱ ikhaa ríꞌkhui̱ naꞌni mba tséxi̱ ri ndasko̱ꞌ naꞌkhu̱ xa̱bu̱.